Ekyi kyikaleka okwibo ababiri obuli mundu inimya inaminya emimanire eyoghundi oku bulhwere obwa kabonde

Saahaghuma nabo neryo iwabakangania olhwanzo

Ekyikulhu lyeribabwira indi eritwekwa si lholho kandi omukali akanaheka enda amabibutha anguli kandi ibasuba omo kisomo ibaghenda embere ne kyisomo kyabo emibiri yabo nga bandi bandu kabutsira bakayinuwa bakaghenda kyithya kyithya bakayawa omwa mahwa

Abalhumi eribyabakathahya abakalhi abalhabire okwamughuma chamabiriletha omwamaka mwakathabanguko kulhabirirya omulhume akayisangana inyabirighomera lhuhandi lhughuma inabiribya okwamukali ghokubanza kwakutsibu inyamuhira kwamaha kutse okwamukali owakabiri kwakutsibu inabirirwa nabandi ikyaleka abana ibaghana erisoma

Emibere mibuya eyeriwatikya omundu erimwiha omwabulighe lyerimukangania olwanzo, iwamubuyabuya iwamuhabulha, iwamughumya kandi iwamuhererya okwakyawuwitheko neryo obulighe ibwahwa okwamuthima.

Erithindisomesya abana sibali somagha ah erithindithoka eriyikolera esyo mbulhu

Anganalya ebihimba esyonyinyi ebighuma inianemunywa ndeke ebyo ibyamuwathikya erithoka eryonjja omwana wiwe oyo ndeke inyughutha

Erisatha omupira erilhuka ebibo erilhuka ebihuba erisoma emibiri minene ithwasoma eribirya erilhuka ebittambara erilhuka esyonzwiri eyosi emibiri ngeyo yikaletha obuholho omwa kipindi

Ubitunga byabalimi bikaheriribawa abandu neribamanyisya abandu ebyobulimi kobikaghenda

Neryo thukabasikaya thukakanaya nabo ithuna ah basikirye ithunayithondwere ithunayithondire sithulibapungapunga sithulilhwanabo sithulibaghanaya ebya bakabugha thukabihulikirira neru kandi bamabya bawithe ngo butsibu thukabawathikayabo amanyumba ne bindi ne bindi

Erithendi bana emibiri abandu bethu lyamabasosya nabi kundi bakabya isibawithe ahabangiha esyombulho erithoka eriyilhabirira kutse eriyikolyako ebya bakaronda.

Erithemdibana emibiri omwa bitsweka byethu lyamasosya abandu banabi wukasangana omundu inabiri tsinduka okwa kabilanzo akayanywa obwabu kasangwa syawithe ekyerikolha omwaka yiwe.

Erikolesyabyo ndeke, eribiyongya omuli nge eribirya kwisi eribisumura byamabya ibikayithaghisibawa erisumurwa, nerithemerera rundi erilimirira ekyisuki ekyangabya ikyamathimba kubyo.

Erighanyirira omwa bandu likaletha etseme okwa baghenzi bethu noyo oyuwangabya iwabiriso imwabirisoberania mukathunga olhwanzo netseme okwamithima yenyu nabandi bandu

Omwano akaba amabiryera bakabirighulyaghu abaherireghu bakathoka eribana eshosente esikireka Ibathoka eribyaho nesikibajajaba bakabirighulyaghu

Tukatangirira ebirimwa byethu erilhangira thuthi byamalhasa ndeke Kandi ebyera itwatunga ekyerirya

Abakule bakabaha esya mama kiti abalema ibabaha amaghulhu awerighenderako abathilangangira ibabaha emigho eyerighenderako nabandu abakabaghendaya nabalhwere ibabaha omubatsi.

Abakali omughulhu omunene babirikolha esyo gurupu esikabawathikaya erisangasangania omalengekania ibabikirana esyosente ibaaakania okwabiyithawa byomumaka wabo neri eki kyikaleka ibikalha ibanemuhindhindana neriminyerera ebitsibu omu maka awabo

Ebibuyaa ebii Ebihendeka ne'bibuya ebyerithahya omukali muvhuma bikaleka emwa pulaningira eke yenyu, emwakulya abana benyu bandeke imwabasomesya kandi imwabahererya obuli kiyima kundi esyosente sikabya isisiwithe ahasikaya kitya kitya

Abana balere bakasatha ebihuba, obutimba, e gemu eya amabwe, erihulhuka, akadongo

Abakalhi bawethi esyasuburo syabo bakasubura nga mahere nebindi birimwa neryo esyosente esyeriyibweka sikabawatikaya erithunga endandiku eyabangatsukirako esyasuburo syabu nerihimba othunyumba otwerighuliramo

Esyonyusi sikusulha amanyumba akatherenga neryo nerighenda lyabandu likakeha kundi bakathunga echondo.

Ngabya namalhuha, neryo ngaleka omubiri wosi wosi owangabya ininga kolha inatsuka erihumulikana

Ekorona muyatsingamya esyo suburu kundi esyasuburu esinene musyathukabuholho kandi emisolho muyabya minene okwabirimwa ebyabya bikahulhuka abandu mubikalha isibangalima neryo berihulhukya erye byalya mulyakeha enzalha muyakanya muyakanyirira nomwisi mwakanyirira amaleka ebindi byalya ibyakwa

Esyananasi ebikene ebipapayi ebihimba ebikusa esyandakalha esyakabbejji amaruu amarumbani ebikwamimbi nesyaffakado

Thukasikaya ebindu byabakalhani bethu kundi thukabya ithukasondaya obughuma no'lhwanzo nerikalhahaghuma nga'bana baghuma kikaleka ithwasikya ebindu byabakalhani bethu

Thuwithe eribya ithune mukolha esyondeko ithune musangasangana, ithune mukania okwa buholho, thuwithe erisikya aa ebya abalemi bakabugha kutse ebya gavumenti yikabugha ithwakolhangana nayo ndeke ithwakolongana nabobuyirinde neryo obuholho ibwabya ibune omwa kyipindi.

Ngathalingakesya ngatsuka erisaba oku nyamuhanga waghe welhubulha oyukanyithehaya ingatsuka erisaba nuku anganyithehya omwathulhu ingabuka buholho Kandi ingathalinatsuka erisaba ngatsuka erirya ekyakiro

Abatahwa bakabulhawamo ebyerikolesya omwamathambiriro wabo ebikaghunza nawandi mathambiriro alhi halhi erighendayo obulhikiro bakathambirirayo

Ababuthi batholere ibikalha nabana babo abalengwa ibanemu bahana kandi ibabaha emibiri eyithendi baha obuthuku obweritsandya

Ebithunga ebithe bye kafumenti bikawathikaya kundi bikabya ibinemuhererya ibinemuthuhererya esyombulho esikathuwathikaya okwa ffizi syabana erilhaba omwa mibiri eyathukasikolesaya thukasubura othughoba othukalhwaku ithwahererera abana

Ebindu byabikalhani thutholere ithwabisikya kusanga ibwa bikaleka emuthalhabanganako nabi wamathendisikya ebindu byabandu mwanganalhabangana kwa nabi kusangwa ghukana yibweka ekindu kyomundu iwaya kyikolesya nabi neryo bukabya ngabwibi

Erisondya emibiri nobuyingo obuwene omu tawuni

Ebya thwanga kolha lyeri yiyikaka- mirirya oko mibiri, neri thendibya baghatha neryo ithwabya ithwa mabirithamba ....poor voice quality

Eeh abandu banene sibali siwangathoka eriyisagha obuli mundu , omundu wanginamubwira ekyinwaa inikyembitha neryo inakyibisulha. Neryo kyikaleka iwabya iwanginakania nabandu ininabake Niko iwathoka eriminya abandu abaghulinanbo ekyindu ekyaghulyabugha kyamahulhuka, iwathoka eriminya oyulyakyihulhukaya nganiwahayi.

Abandu bethu eribya ibanasomire kyikawathikaya abandi abathasomire nabo irithasigha kandi ekyawathikya nokwa ebindu ebye ngulhakulhana nge riretha esya rediyo eriretha ebindu bya kalyamagezi omwa kyipindi kyethu

Amalima ebirimwa bikuwiwe bikera ndeke akaghulya akathunga esente neru inakolha engulhakulhana

Owalimu akawathikaya eri minyerera nga ghumene ghuthi neru kandi ngaghu yurinde ghuthi oko bukoni obwa kabonde

Omwa bulhambu byayi muli esya tapu esyathukathehako amaghetse thukabya thwabiritheha ghoko neryo ithwahamba niryu ithwe ewethu ithwahamba ithwa tsumbagho neryo ithwathoka erinywa amaghetse aghuwene

Abambesa balere abo omu kipindi kyaghe banatholere erihiribwa omu mathendekero niko ibathoka erithunga ekisomo banathoka eriyiwathikya ahambereho

Erisikania eryabana omwamaka ababuthi batholere ibikalha nabo ibababwera ekibi nikibuya omwasonga eyi nuko ibaminyerera ekyerikolha kandi ekyerighenderako okwasukuru abahalhimumu erikalha eba nimubabweririra okwa kibi ne kibuya ekyangabatekaho okwakihogho kino

chikawathikaya abana erithandihambwa amalhwere awangabongobererya kutse awanga ngobererya obuyingo bukuwabo

Abathendekwa abangabya inibalema batholere ibikalha ahawabo ibathendekerwaho nabathe kwa malema nabo ibikalha ahawabo ibathendekerwaho nuko abosi obabya ibanimuthendekwa.

Ngaa namalhwalha ngaghenda oku sipattara hananga banira obubalya

erikania omwatsi oyobuholho oyubughuma nerisangania abandu bahaghuma nerikolengana

Munathunga etseme nene omughulhu nalhaba ebikaghuzyo byayi ebye ekyithumbi ekyo omusanju no omughulhu nathunga olhubungo olhweri ghenda e Nairobi.

Hali ebighuma ngemiyembe ameru esyovakaddo ebyanginaha abandu obuyingo obuwene okwilhaba ehyalya ehikaghulhawa omwa syaduka

Ngoko balimi kukyiramuno embulha yamathendiwa lhuba thukalhangira thuthi thukahera ebirimwa ebyo ebyanganaghumira omwesi aa nakandi thwanganaghenda omwa buthali ithwatsuka erighulha ebyathuthawithe ithwalhangira thuthi thukabihunika thwangathoka erithunga ebyalya obuli kathuku.

Abakulhu bama dini banemusomesya eriminya nyamuhanga nganikyi, nomughaso oweryanza eriminya Nyamuhanga. Abandu eribehesya erighanyira okwa buli kiro, abandu eribeghesya erisaba nerithunga esyangeso neribakunga okwibya bakaghenda omwa bindu ebithuwene.

Thukathunga esyambene, ithwathunga esyambunu, ithwathunga esyangoko, esya mbata, esya sungura, nesyonde , esya panya wamabana esyasente esyangawulha Ende. Ebyo byebisoro ebithukathunga

Abalengwa batholere ibathendekwa okwa bulhwere bwa kabonde busana bakathoka eriyihamba ndeke bangathoka bangaleka erithunga obulhwere obwa kabonde kwihi nayo amabya inalhwere obulhwere obwa kabonde alekendisyabulhabirya bandi

Bukalheka iwaminya ngawemene ghuthi omwa buyingo bwaghu mwaghuthi

Omumughulhu owe mbulha nene esyonyumba syabandu sikasendibawa ebyalya byabo ibyasendibwa ebisoro byabo ibyasendibwa nabaghuma baghuma ibaa abandi bandu ibakwa